Mes in poat bemen hakap oma to hatatei. Poat i eh men ma na petas to breik to skul. Bae men tataan omu na peles, na soot ogua peles be na totot panas ogun, "Yana hakap guba na o ka ih ke rarao mendi bamen peles hakap puma men to skul." Ba na totot panas. <noise> Kato gun hate gun e kawo, "Na ba ka napu tin mes in pan ana holidei a na." Be run hate die na, "Raeh on, no nao ma." Be na kato gun huis hanon gun nitsika na, haruk guae youh tin napora, tataan hamanas ogu nah. Nao gu nah na soot ogua tin pan kana ka a na. Papean kinan die na pagas ori meh, rangat die na, "No nao ni yah." Hate gun erun, "Na tou me raon ogua ih tsiah temu. Poat to hatatei kapakap pore, hanos mes pore nin kan poat sai ih." Be run hate die na, "Raeh on poat rarao petas yu ih tin bong tsi tin naan." Ba na, "Raeh on." Nao gu nah na haka gun napora nika, koh poit ogumeh kopu. Hate die na, "Name tana raon am natu." Be na, "Yo, na pan ama." Tataan amanas omu nah, na soot oma napeen nawen. <hesitation> Run hate pan die na, "Wats o papean i ih, kinan dia eno napean in binit no me soot oma ih Kato kapu ih sohis o owen harut darun e ih." Bae na, "Aya pan bae na ku kinan." Kato manas on papean o kekerek me soot hamanasn orih, rangat dio papean i ih tin pan i ih. "Saha kain napean enen?" Be run hate pan die na, "Napean in binit yu ih, tuhan omea nen, me rarao meh yu ih." Be run, "Hate pan ih tsiah, ta kuo wen kusi tsiah." <hesitation> Hate pan die na, be na, "Yo sek panam." Kato amanas ori kit amanas oria tin napinias, sek hamanas dio wen, sek orih, sohis mes o wen yu eh rus i run. Hate amanas die na, "Hen pan, no hakap mes nin na wen aobot i ih." Kato amanas ogun, poat i nget puna mes oku i wen. Kuo gun eyouh, hen hakap gun. Nget sai gun in kanka bae na bi gun eyouh. Bae na hate gun erun, "Totot na masun mes on." Be run, "Sabah masun nomo." Bae na, "Mei ah, na hen as ogumeh be na tataan ogumeh." Kato gun hate gun erun, "Na pan ameh ta hot am tsiah, ta na sisiuh kuo." Be run hate die na, "Na pan ameh." Tataan amanas omu nah- nao mu nah, tataan omu nah, na soot oma tin kuo. Sisiuh amanas omen- sisiuh omen, na ku hakap mes o mangin sisiuh yu eh i pout. Pout hanon oku. Hate gun erun, "Ya tuhan omiouh o kuo ih." Be run, "Tuhan omea nahen o sobot ko yu nen. Enen son dia run in butut, nao mea tin rako ih, kio, in kuo i nen." Be na, "Be raeh as ona to kuo." Be run, "Raeh ona to kuo, peso." Ba na hate gun erun, "Temen mei a kain kai ih." Be run hate pan die na, "Raeh on ta me raon hanon oria mahu tin naan be nit i na rorot yu eh tin pan e nao miouh." Hate pan gue run, "Yo na pan a meh ta hot am, tsiah?" Hate amanas die na, "Yo, na pana." Tataan sioung amanas omu nah numa. <noise> Sioung omu nah numa, <noise> Hate gun erun, "Na ka hen petas be na ku soh." Haneh gun erun, tataan ori na numa, be na hen hakap ogun, tasuk ogun numa na soh ogun. Soh ogun, natu bongbong on, kanat ogun, lain tin numa eh rangat o pan die na. "No tou nao ni ya pion? Tsimou papean tsiah be mu na rarao am natu." Hate gun erun, "Kame no sampla papean e ih hatetot hakap dinae na olsem men ma na raon nah natu." Hahanos amanas gun erun, me soot orih papean e ih. Me soot orih hate die na, "Yo na pana ta nah." Be na, "Yo na pan ama." Hapanis ogun, sakep gun napora na, tataan amanas omu nah. Nao mu nah- nao mu nah, mei asah sikut puh pan i na puna men. Tataan omu nah, na soot amanas oma yu eh, rangat amanas die na. "Hage no sisiuh kusi on tse nit ket kusi o nit e ih yas tsimou mani?" Hate gun erun, "Na ma tsiah tana tsimou mani kusi be nit i me korkora poit a ih tin kuo." Hate die na, "Yo na pana." Na hamanas omu nah, tataan omu nah, nao mu nah na soot oma yu eh tina mani terun yu eh. Hate amanas die na, "Namani yu ih sek pan." Sek amanas ogun, mei a sah haso punai poat yu eh. Sek koh oku petas tin namani. Kap on, koh ogumeh, peit gun pa genis kora ogun. Hate die na, "Ta gonan sioung petas o nit." "Yo, na pan ama ta gonan poit." Gonan sioung amanas omu nai kuo, na soot oma kuo, hate die na, "Ta sisiuh kusi tsiah." Sisiuh omen, kap on, hate die na, "Tsi wangen keis as yu eh mangin tut wangen puo." Hate gun erun, "Yo na pan ama." Tataan amanas omu nah, nao mu nah na soot oma to piriki to wangen e ih, wangen e ih takun mes a kopu. No pita as on e ih, no pita hapoon oma tina wangen. Hate amanas die na, "Herok o pan, kohen e eh kao me eh." Nu gun in kohen, herok amanas ogun, hasaput mes i na in kohen. Na amanas ogun rangat gue run, "Ya kao na rako ke tut dia youh." Be run, "Ta gonan poit o nit tin kuo kopu." Sioung poit amanas omu nah tin kuo. Na soot oma yu eh tin kuo, tun wangen amanas omen. Tut wangen omen, hate die na, "No tut hakap mes nin kohen wangen i nen ke herok meo." Bai na, "Mei tuan hakap punai youh, mei hehen wangen haban puna. Raeh on tut oku guna be na ku hatakun ih." Tut amanas ogun be na kui mes gun in gom pea mes. Gonan poit ogumeh, hate gue run, "Kap omeh." Be run, "Sisiuh halas tsiah be nit i hot." Sisiuh halas ogun tin kuo, tataan sioung amanas omu meh numa. Nao mu meh me soot oma numa rangat die na, "Hage?" Be na, "Mei ah, ta mas raon sai oria ya mangin na puria be nit i nah." Be run, "Raeh on, mei a naka teyouh, no pose mangin nao ma yah be nit i nah." Natu neh amanas on, hate gun erun, "Yo na pan a nah na tun hahois pore ogun, mei tuan kanat pugua na re tin bong. Mei a naka ra hatumtumat <noise> tu me ih ra hatamasiuh ta me ih. Ba run hate pan die na, "Eyouh as, men na as <noise> e ih, sisiuh hen soh. Hahois sai sin o gao naan mahu." Be na hate nonot oku gue run, "Tana raon hanon oria tsiah tasi. <hesitation> Na tou na rorot ogun tin tasi temu. Ya kato sin puno nuh, tsi yen on tsi mei ah." Be run hate pan die na, "Raeh on, ta nao ria, ta name diao bian tun." Be na hate gun erun, <noise> "Yo tana tsimou tsi yen tun sai oria." Be run "Me soot e hen poit dia." Ba run hate pan die na, "Mahu bong no kanat kuru oma ba nit i na am." Hate gun erun, "Yo na pan a nah." Haneh gun erun be run nao ri nah, nao gume numa, lain numa rangat die na, "Kap omeh rarao pume mu?" Be na, "Kap omeh, hou on." <hesitation> "Mei ah, men kari hahanos mu nae no. Men hapu mu nae no tayia nambaut petas omea ih natu." Bae na gagas o pan o gun- gagas ogun. Be run, "Saba gagas nomo? O pilei bah yu ih." Hate gun erun, "Yo na tou na tun petas." "Be youh, na keis na soh, redi sai sin o kao naan mahu." Tataan hamanas o gunah, sek ogua tin numa nao gunah soh ogun. Soh <noise> kanihen enen to teibol. Hen ogun, kap on, hate gun erun, "Papean mei not a me soot pua run e ih?" Be run, "Saha kain papean?" "Papean kei rarao as me mei na nonoh." Hou on?" "Mei ah, hate die men ma na bean tsi yen nambaut e ih tasi." Be run, "Yo na pan a nah. "Na tsimou as i meh tsi habinit tin tsi kai mahu." Hate gun erun, "Yo." <noise> Kato gun gonan ogunah i kotonan, rangat die na, "Kap omeh, tana petas o nit?" Be na, hate die na, "Na nu pan i me, naka hose be nit mu nah." Nao guna numa, rangat guao lain numa in hose, kap on bae na gonan amanas ogun. Sioung poit ogunah rangat gun erun, "Ya kao na tsinih ke name dih?" Be run, "Bo tsinih e ih gum on e ih." Bae na, "Yo na pan ama." Kato. <noise> "Gum ona mahut." Be run, "No gum oma mahut." "Mei nate stie punao tsinih." Be run, "Gum oku petas, ya sak sin punao tsinih eyouh ku petas." Gum hamanas ogun, suo hamanas omu nah. Suo gagas oku petas kato ina men. Na soot oma yu eh, hate die na, "Ta hamuk petas diao bean e ih be nit i na piet." Hamuk mao bean yu eh, nao mu nah na piet omen. Kato men in peispla piet e eh, mei a hakato pui tsi yen saoh puh to bean. Be run hate die na, "Na meh me habirit o bean." Daib ogunah, <noise> na birit gume bean yu eh. Rangat die na, "Eno nate bean as on?" Be na, "Mei ah. Nate oku sin gue hoat purih ao galas." Be run, "Mei ba a tutu puh kate bean punomo. Youh ku panas yu eh." Bae na, "Yo na ma tana hamuk sai, hahuenu in raon nambaut." Be run, "Yo." Nao mu nah hamuk hamanas orih. Mea haso punai poat yu eh. Piet oku petas tena. Na soot oma to bean, hasek pore men o tsi yen to tsinih. Tsinih e ih loud haome mes in tsiyen. Be run kato orih hate die na, "Hage ta hot o nit tsi nit na hamuk sai nit o hahuepis o bean e ih momuo." Bae na, "Na ma tana hamuk yem o hahuepis." Nao mu nah na hamuk men eyouh hahuepis o bean e ih. Na piet pore omen, seim onot, loud haome mes ina yen. Hate die na, "Na pan ama tsiah ta hot." Be na, "Yo na pan ama, narioh ruku kap as onah." Nao meh, me hasoung oma kotonan <noise> mon amanas die youh nayen temen sohis in numa ka mu na bean. Mon men eyouh nayen, hate gun erun, "Na soat gun nayen numa." "Yo na pana." Soat amanas gun <hesitation> tapo tsi yen na numa, nao gunah, lain numa rangat die na, "Hage?" Be na, "Mei ah na yen yure." Peso yem be nit i hen. Peso amanas die youh na yen, be men hen amanas omen. Hen omen, be run hate die na, "No sioung poit petas oma kono mahu?" Be na, "Poat soung petas to hatatei." Be run, "Raeh on, son ka sai na kan poat be no mume raon pore." Be na, "Yo raeh on mei naka teyouh." Hamahu teyouh, be run <hesitation> huhois di nitsika ka soat i na. Be na hate gun erun, "Koma hapara yem baron in roron mei a nakatuun soat nae youh." Be run, "Mei ah, kao ku petas oriba teno, no soat mae youh." Be na, "Raeh on kui oku petas yem." Kui manas die youh. Natu bongbong on, kanat ogun, hen hakap ogun, hate die na, "Nitsi ka ih ke soat nomo." Nu manas gun eyuoh, tataan amanas ogunah. Nao gunah na soot ogua numa, kawo bere tete rangat die na, <hesitation> "No soot on, no hatetot as meo lain i eh tse no tsia tun omeh." Be na, "Mei a, hatetot gume nae run." "Raeh on." "Poat petas as bah to hatatei yu ih." Hate pan gun erun, "Na ku ka mea eh na ku barah haome mes meh yu eh- Na ku barah mes meh yu eh bekos, men mu raon imeh natu, tasi. Nipan haobot terun e eh, pita hakap ime na." Be run, "Raeh on, no mangin na sai oma hahuenu in poat be no mu nah." Be na hate gun erun, "Ka pose as oriba to totot. mangin nao guo, bae na ku nah. Son mei ona, bei mei." Bae na hate gun erun, "Na tou huhuis gun nika na, mei huhuis pume na youh eh." Hate die na "Huhuis keis." Nu gun o kuo, nao gun na huhuis amanas gui nika. Huhuis hakap, hakure gue youh, sisiuh hakap ogun na soh ougn. Soh hahois. Kanat ogun tin neh papean tsinon kinan pore die na pagas pore orimeh noise. Me rangat pore die ne. "No soot onah." "Na soot ogunah. Hou on?" "Mei ah, men mu kari kikinan siek eno ih tatsi poat i eh." Be na, "Na <hesitation> ka mea eh to kain i eh." Be youh, "Ba hage to Toae eh?" Bae na, "Toae mes o raraeh yu eh tuba i mea na eh. <noise> Be run hate pan die na, "Nomu na nah mei hakato puo henatung yu ih Rangat pan gun erun, "Henatung to sah?" "Henatung panas. O pupun, saha kain ka ke nate sin nomo, yu eh henatung oku petas sin irun." <noise> Hate gun erun, "Na tou na petas ogun numa." Be run, "Yo." Gonan ori nah kotonan be na nao kot ogu meh numa. Me soot ogua numa be run rangat o pan die na, "Ya tuhan o meao?" "E ih kotonan." "Nongon nambaut sampla stori nambaut enen?" Hate gun erun, "Nongon gumeh tsi sampla nambaut to papean e ih." <noise> "Pumeao youh. Men hapu mu nae no mei nongon hakap pumeao youh. Youh ku bah ke tou tsek sin diba men eno. Koma hunatataan papan a ih tin bong. Bekos katuun e ih henatung oku manas ori re." Be na "Raeh on, <hesitation> nao kusi gun numa. Na na malolo kusi gun o baku tena. Huhois sin gua nao hatatei mahu." Be run, "Yo na pan na tun." Kanat ogun tin gan bongbong, boak ogu meh, hen ogun hate gue run, "Na na petas ogun to skul." Be run, "Yo na pan."